Takala lokacinɚ achi wakate dagahi taɗa wakate ndɨ lɚnɚ ko kuma taɗa ‘’ndi lɚnka a bii adua’’ to hɨna hɨna dzɨ ka udzɨkɨɗn hɨn udzɨ sɨkɚ huɗɚ hɨna ketsɚ sɨkɚ hodɚ achi sɚn kɨbchic hɨna kɨbo achi sɚn <hesitation> kala lɚnɚn dai <hesitation> ka wakate ko kuma hɨna dzɨ ka po’o pdo ɓarin ko kuma po’o polo masɚnih ko kuma to huɗgɨnɚ ka nɚhɚ kollon kafa wato fot ball hɨna dzɨ ka nɚhɚ football hɨna dzɨ ka gɚ zɚbochi dai ndɨ ma zɚbo ndɨ exercise.